Waki ukaye fumanya lugha sanda tofouti tofouti iyo iyo inisha maana ake weshinda handu kutve kuteta foo. ukaenda handu vakateta nafiu vamanyandu teta.